انا نفظل <hesitation> ان شاء الله لو كان نفضل انها تكون عندي اموال اكثر، نعاون بها الناس ونعاون بها روحي نعاون بها العائلة، نعاون بها شب- شعب غزة المحاصر المسكين، نعاونوهم ونبعثولهم أموال باه يزيدو يبنوا مدارس ويبنوا مستشفيات ويبنو أكل لأنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فالد- الدنيا لازمها الدراهم.